منها أولاً كرة السلة, ل- بسبب عدم القدرة على التسديد بدقة والإخفاق فيها, كذلك التنس, وهي <hesitation> صعب يعني التحكم في الكرة, <hesitation> السباحة, لأنها يعني تكون <hesitation> صعبة في التنسيق أثناء السباحة, وغيرها يعني من الألعاب.